To, na godima, na puro puro muma kida na lamina miya bila wu ayene la pirai na yame miya wu dane, wu dane wu yino na gode, puroguru bila aye mini la barka mi ji pro min godimai la barka miji pro na godi mai, la barka miji pro, la barka mawu aye mini bila kaimu lapiya ma dimbiyi, proguru karna lapiya mu dimbi yik, proguru bono wana ana tumai bono, proguru bono womn ana tiumai bono la barka mondo proguru, pro baghi mini gin amboi me na gode, wai wunduwoi nini la kumai din banjeu, na lau kara lapiya proguru ayene gɨn lapiya proguru ayene gɨn lapiya, proguru ayene gɨn lapiya la barka ma ji pro, na godimai kami ka doka kishimi, minima bila miye bula komai na kangheni na yimai, na kangheu na yimai, na gode, na gode, na gode, na gode, proguru bɨla aye mini gɨn lapiya, proguru ayeni gin lapiya aye mini gɨn lapiya. Wun minkwo, wonmin koi, proguru aye, miya bila bale mini proguru ayene, balene, bila wu ayene la barka mamani, na godemai bila kɨ ayene la barka mammi, aye ne la barka mamai proguru ye mu tela duniya lapiya la barka mondo, mu gode, bila mu tele duniya lapiya la barka mondo. Proguru ye bila mu telke duniya lapiya la barka mondo, bo wom min jabu, mo bila yape mini, proguru bo yape mini, proguru bo yupe mini, ho wai wan gwamwu proguru ka yape mini, bila yape mini wom min yimai la barka mondi pro, proguru bila gipemu, proguru bila gipemu, proguru bula gipemu proguru bila gipemu la barka modo na gode, mu godiro, mu godiro, mi godiro, miye ambo ambo, me minta la manjo manjo, mu gode gɨn proguru, mu gode gɨn proguru, amen wai won mun tamai mu gode la barka ma la puro mu gode, mu gode, mu gode, la barka miji la puro, la barka mondo, mi godiro, mu godiro, mu godiro, an godimai, mɨn kammaro bilan aye mini, mun kammano bila aye mini. Bo wom min jaba bila yepe mini, wom min jaba bila yape mini, wom min jaba bila yapemini wuduwai ninidu, wai wunduwa nini daiu mu gadiro, puro puro, proguro aye nini gɨn lapiya, proguru aye mini gɨn lapiya, proguru aye mini la barka mondo mu godiro min godimai, min godiro, min godimai mu gode, mun godiya, na da mamai. Kamo pila, na gode, na gode, wai wunduwai nini na binan, wana bele muu wanaya komiu na nene proguru bila kuno lapiya ma dibiyik, moguru bila kuno lapiya ma dibiyik proguru kamo lafiya ma dibiyik, boini ana timma dim bila bafene, ko moɗo, ko shinkapa, bila balene na wai wom ana tumai, ko wu bale ne gin won ana namai la barka mi ji pro na kumbumai, la burkama proguru ayemini, proguru bila age mini, proguru bila bomu lapiya proguru bila bomu lapiya, proguru bila bomu lapiya, la barka, mondo muu godi moro, won dai mun wa muu tumai la albarkaci mondo wom dai mun wa am tumai da albakaci modo, won dai minwa min tumai gida albarkaci modo mi godiro, mu godiro, mu godiro mu godiro, mu godiro la barka bila bomu lapiya, proguru bila bomu lapiya, proguru bila bomu lapiya, mu gode, mu gode, mu gode, mu gode. Puroguru tike mini wom gɨn gɨn, proguru tike mini gɨn woni gɨn gɨn la barka miji pro mu godi ro mu godiro, woimin gɨn komiu proguru dumoi koro, proguru dumoi koro, proguru dumoi, mu godiro mu godiro proguru aye mini, proguru aye mini proguru aye mini mu godiro la barka mondo, la barka mondo, mu godiro mu godiro, mo godiro, mu godiro, mu godiro, mu godiro, wona jabe balau wanaya komiu. Min godimai gɨn proguru, min godimai gɨn proguru, godimai gɨn proguru, godimai gɨn proguru, mu gode, mu gode, mu gode, mu gode, la barka mamai, la barka mamai, mu gode, mu gode, sannu, proguru aye miini. Au tupmaji la barka munji, proguru bila ayemini, proguru bila tike mini gin won gɨngɨngha wom minmai ma gaskiya proguru bila ayemini, wu bagh mini lapiya la barka miji puro. Ambo mamu banje wai wun kang balau, bo wai albarkaci monjiu wowun kaa bala banjeu, amma la barkaci manji, dim proguru aimanu, mu godiro, mu godiro, mu godiro, bo wom mun jaba bila yape mini wom min jaba bila yape mini la barka maji pro mun godimai, wai wunduwoi nini bala shi nini washi deemeiu wai wunduwai mini washi demai kap shi dema, ko kano pɨla shi dema, ko kamo pɨla shi dema, ko kamo pɨla shi dema mu godiro, mu godiro, mu godiro, proguru aye mini, proguru bila ayemini proguru bila ayemini, proguru bnila ayemini, proguru bila bomu jang jang ma dimbiyik, proguru bila bomu jang jang ma dimbiyik, proguru bomu jang jang ma dimbiyil, la barka ma ji pro, la barka maji, pro la barka maji pro. Bo min jaba proguru bila yape mini, wo mi ya proguru bik yapemini, proguru yape mu gode gɨn proguru, mu gode gɨn proguru la barka mondi, wum mionya mi gwang mu gode, proguru ye dai bila ye gwang proguru yede bila ye gwang, proguru yedai bila ye gwang, la barka mondo la barka mondo, la barka mondo la barka mondo, la barka mondo, mu godiro, mu godiro, mu godiro, bi woi wunduwai min yimai, bala woi nini kimishi dai mun kanghai la barka mondo, proguru bila aye mini, proguru bila aye mini, proguru bila aye mini, proguru bila aye mini proguru bila aye mini bowonu min jaɓa dim proguru bila gashime proguru bila gashimu, la ban la barka manji, la barka monji, la barka munji mu gode, la barka manji, wo mun lab bala balau, wa mun lab komiu, mun lab kara duko mi gwang bilu mu duwomu gwang la barka maji pro, bila mu duwomu gwang la barka maji, pro womin lab bala balau, wo mun lab bala balau. Mun nene, mun nene, mun nene, wan bale wunduwoi dim wu, bo mu bale me woije di shimiu min boki. Amma kidu bala bala womin jinda bala balau, wa min jinda bala balau mun lab kara duko ma lapiya, mun lab kara duko ma lapiya, bila mu duwawu lapiya la burka maji pro, bila muduwamu lapiya la barka miji pro. Wom mi juba dai proguru bɨla she gashi mu, bɨla gashimu, proguru bila gashime proguru bila gashimu, proguru bila gashimu proguru bila gashimu, bila gashi mu wom mun ya bo wai dai dai wu bila gashimu, proguru bila she gashimu, mu godiro, mu godiro, mu godiro, dai mee lu burka miji pro, bila nime muni, bila nime muni mu gode la barka ma ji pro, la barka maji pro woi wunduwai ni mu bala am jabmai womiu, womiu kara waiwu kula gaunjiu, wan ninya wai daidai wu ashi balmu, wom mun ya wai daidai wu ashi balmu. Amma proguru dai bila gashimu, proguru bila gashimu, pro guru bila gashimu, wai min jindai wu proguru bila gashimu, wai min jindai wu proguru bila gashimu bila baghmeni gwang gin duko mu gwang mun nini boki, ko kami pila mun nene boki proguru bila gashimu mi gingɨngha proguru bila gashimu mi gingɨngha wai kida wai miu jindai wu, wai ani jindai wu, wai min jindaiwu, bo wai wum daidai wu shiji bulmai, bo wai wan daidai wu ashi balmai gin bomiu kanghai, wuu balmai mun lab wa yiji, bo wai bammu wun balmai mun labn wai yiji, kun kummai, ku lammai yiji, mun kummaji, proguru bila aye mini, bila yimu mi gwang proguru bila neni mu proguru bila nimmu. Proguru bila niimmu <noise> proguru bila nimmu la barka monji, la barka munji, mu gode, mu gode mu gode, mu gode la barka miji pro, kida wai min jinda bala bala bila yeni ɗighim wu, bala boyeni dighim wai gwang wu, bala bala bo yeni muye duko ma lapiya, muye ɗuko ma lapiya, muye duko ma lapiya, bila mu duwomu gin apomu, bila mu duwomu gɨn apomu bila mu duwomu gɨn apomu, nu duwomu gɨn apomu, bila mu duwanu gɨn aponu, kumbɨ maji bila mu duwenmou gɨn apomu, kumbi maji bila mu duwomu gin apomu, mun kumbi maji bila mu duwanu gin apomu, muye duko mi gwang bila duwamu gɨn apomu, muye duko mi gwang bilamu duwanu gɨn apomu. Muni jabe wunduwa bila balmi gɨn duwani bila ku duwaku kaye bala gɨn apomai, bokuye koi apomai la awomai wu, ku duwaku lapiya lapiya, mun lammai kishimi la barka miji la puro, min lammin kishimi, mun kumbi moro la barka mondo, mun kumbe moro la barka mondo mu godiro, godiro, la barka mondo, la barka mondo, mu gode, mu gode, mu gode, proguru bila aye mini, proguru bila aye mini ayemini, proguru bila aye mini aye mini proguru bila aye mini la barka miji pro, mu gode, mu gode, mu gode, mu gode, mu gode puroguru bila ayemini, miu gode. Proguru min kummaji kida mu shiji bagh mini lapiya la barka maji pro bala bala washi gɨn ampaniu bala tama ɗii bala, tamadii bala tama dii bala kara dape ko miya washi gim anfaniu proguru bila bomu duko ma lapiya, proguru bila bomu duko ma lapiya, ambo mi lamu dinu proguru bila bagh wuni muum baije wuuye wom proguru dim shi mane wuni lapiya, bila wuu tawu dim lapiya bila wun bagh muni lapiya proguru bila hade mini dim gin wum lapiya la barka maji pro mun laummaji kida la barka momji, babammu wo mun gin buluu, balai takai shimi balai bila min daaji gɨn lemje monji gɨn komi monji, mu gode, proguru bila bomu lapiya proguru bila bomu lapiya la burka monji wai bala baila nin wai komi niniu moi ana gom bala gɨn yime <noise> ye kara banghawa kawai, wamiu lakiu, womin lakiu mun kumbe kara proguru aye mini gɨn duko pani <noise> nene kɨba kibak ka don la barka mondo mun la armu kap proguru bila bagh muni nene mun kumbi mai dini. <noise>